Ny montre ndraiky edy, <hesitation> vôlohany malo izy misy pile zay agnatiny aka mampande agnanjy, de misy <hesitation> aiguille regny zegny, regny zegny manondro hoe <hesitation> eza ny second, ny minute ny heure, de <hesitation> kaofa mande tsara zegny pile antegna igny de samy magnondro amy directiony zegny hoe <hesitation> ny minitra, ny segondra sy ny heure.